الشخص المشهور لديه قدرة على التأثير في الآخرين وتغيير الآراء والمواقف بسهولة، سواء في الإعلام أو المجتمع أو حتى السياسة. الشهرة تفتح الأبواب لعقود إعلانية، عروض تلفزيونية، رعاية تجارية، ودخل أعلى من المتوسط. يحصل الشخص على احترام وتقدير من المعجبين، اللي بالتالي يعطيه الشعور بالإنجاز والقيمة عيوب الشهرة عندك فقدان الخصوصية حياة المشهور تصير تحت المجهر، ويتعرض لتدخلات متكررة من الإعلام والجمهور وحتى الإشاعات. والضغط النفسي التوقعات العالية والنقد المستمر يمكن أن يسبب توتر وقلق وربما اكتئاب.